Nako ngoji, to ma sinoa aji pakeang manege kos de calana panjang, sabab pakeang yang to masi noa manege pakeang yang paling to magae, nako calana panjang de kos, yang penting nanga pakeang yang wo wo ma sigae manege i tebini, nako pakeang yang wo ma sigae i tebini nyawa wo ma lega ino nanga sinyia i sanang, nanga sinyia i sanang nako ngone yang wo masigae wo ma sinoa wo rasa nanga diri i ofi, sugmanege.